Pos es un mochachu mu aparenti i es d'Alangi, güenu, i de Villafrancu tamién. Alo que divamus, que'l zagal es pediorista i trebaja ena Canal Estremaúra i á síu el primeru que s'arrochau a palral el estremeñu ena Canal. Alo primeru se le hazía cosa de risoriu a tola genti i mesmu le hazían quasi que bulra peru, chacho, ara tien mesmu un pograma d'arradiu en estremeñu i es delos que más audencia tien!